Ahoana ny fomba fifandraisan'ny samy alika? Ny alika dia mifankahita dia mifampivovoa, dia indraindray koa moa ny alika moa izany tena mampiasa fofona, amin'ny resaka fofona no tena hifankafantaran'ny alika. Misy ny alika tonga dia mifanaraka fa misy ny alika tonga dia miady raha vao mifankahita.